أنا أفضل نكون رساما مش- عظيما, على إنني نكون موسيقارا عظيما, بالنسبا لي الرسم, <hesitation> هو شيء من أعز ما- من- من صميم قلبي معناها, باش نرسم, باش نبعدع, باش نوري الألوان, باش نشوف ال- جيد, حتى الموسيقا هكى معنها ما <hesitation> أنا بالنسبا لي لنكون رساما خير برشا.